Ca pecaam cuando un este uts jalun cuando un jamus musuman'u u niujamuyu ca aputsamu tugay cab ney cusa u tujuujpa cab ney este cusa ney pues si capu tugay ney uy cuydatsucujpa y ca ucupun tugay tambien ni cab ne tujujpa nete capu tugay y ca une tugay pues y numjampa um tsucu yupu um tsucu capu tiene que mian tun' ajpa mian apuajpa mian wuduypa wamin tsucja ca ellapu mal wa min tsucja ellapu yacti que tujuypapu si nu que tiene que min cuydatsycu ca ca min an tugay porque ney casa nenitujuujpa ca apupun tugay cab casa wuju jesucu ca pecaam cab ney casa ne tujaujuwu y cab nucsucpa ca masan tucju nucspa y ca masan tucja ca uy dios uy caniusucu nucsucpa ca une tugay cupetsucu todo cab uy chucjay sucpa ca'ja ca une cuando teji ca sun te sun jama cab caja teji asucpa tudu ca ucupun tugay matumuju cab nucsucpa caja uy cusuysuccu caja teji asucpa. Tumu dia metsaan jama tugaan jama caja cab uy yacutucsucpa ca sun y yeiy teg yupu ye yupu yupu tiempu yupu este fecha ya yeg cambiatsucu cambiatsucu yub yu cusa de ca vivir yamaam cab ca ca buen mudu yamaam cab ca ca apupun tugay mero cab principial tugay yamaam wat jesucaam casucaam yeg puru jume pun tugay cab ucjunu iam ca pecam jeja yeb cab otra cusa yeg ye puru te jalun tugay u ni tesucjaysucpa mal ney um tsucjaysucpa mal jucsucpa pusucpa te minasucpa tsuqui nama junsucpa te cupac uy yag tsucjaysucpa tuya yamam este bien mudu yamaam buen vivir yei yeg cosa este e pues ya pues ya ellab tiempuam yeg ye ultimu dia ultimu tiempu y pues cusa cambia tsucaam cab llamaam llamaam ca wuju jeja yamaca pecaam jeja ca antes cab cusa wuju jesucu ca aputsamu tugay. Wutsucu tumuji jesucu tumuji uy chusuccu todo tumuji y yeiy ya wad cajaa yeiy wa yeiy ya este pues ella muduam cab ca wuju jeja.